ñá va´a nùù nuni nta´va ntutyinu´u yo ni ntá´va kuu kita na´yoo kuíaa nta´va ntutyinu´u yo kuña ñámi kua´n ya´a yanu siaki mintiu a ñuu ntiu ñaa yuku kuíí li hua´ra ña´a kuu ñámi kua´n ya´a ra vantua kasi i´i yo´a kasi i´i yo´a yana va´a sa kantu ntisi sá a ntyi kuaa tuva mi in in ná kasina kasina sakuatyi na ra sakantaka na lu yá´a ityíli nùù a´ra ñaka kasi uun so´na ra ña inka kuaa kutuku ñámi ndaa ñaka kunu ñaa-m sakanta na siantena siante kuatyi na a ntyi kuaa tu´va mii na ra tyana nùù ña nti´ko ka´ra ka´va nuuña tyaa´na takuili ra tyi vixi a tyi ra ñaka hua kuu ko´soo yo ña ñámi ntaa ka´ra ña sii yo kua´ra ñámi kua´n ya´a ha´ra kuu kaasi i´iyo a ña yasi i´i yo hua san´ta ntitu soó´a kuu kasi i´i yo siana nanto´a tani ka´na tisi ñuu tyii ñámi kua´ra ñaka ra kuu kasi i´i yo a´ra ñámi ndaa hua nantoora ka´va ña nùù tu ka´va ha tava na kuu ko´o yo´a ña ko´oso kuu ñámi ntaa ka